زه ساده، خو منظمې جامې خوښوم لکه کورتۍ او پتلون، چې هم راحته وي او هم سم ښکاري. دودیزې جامې لکه د پښتنو کمیس او پرتوګ هم ډېره خوښي راته لري، ځکه چې فرهنګي ارزښت لري او د خپل کلتور استازولي کوي. همدارنګه، که موسم یخ وي، یو ښه جاکټ یا کوټ هم خوښوم. زما لپاره جامې باید آرام وي، ساده وي، او خپل ځای ته مناسبې وي.